Nahazo ny fahafa- nahazo ny fahaleovan-ten̈a zen̈y Nizerià bôka tamin’i Roaiômy onia ny vônalohan’ny ôktôbra arivo sy sivin-jato tsôtam-polo e, tafaran’ny hetsika lava be nampisehoan-dreo zen̈y ny fahafahany draiky ny fahaleovan-ten̈an’ireo e.